Ny karazana toe-trandro fantako ndraiky alongany: <hesitation> magnorana a, <hesitation> mafana a, <hesitation> magnerika a, de le andro misy zavona regny a, de le andro misy lanezy, de akeo koa mangasiàka de akeo koa le andro somary mandrivondrivotra iny.